أفضل أكون الشخص الأكثر ذكاءً. لأن الذكاء يساعدني على حل المشاكل واتخاذ القرارات أفضل في حياتي. الشهرة ممكن تجيب لي اهتمام الناس، بس الذكاء يعطيني القدرة على تحقيق أهدافي وبناء حياة ناجحة ومستقرة. الشهرة ممكن تكون مؤقتة، لكن الذكاء يبقى معي طول حياتي.